Guꞌn xnená xkiꞌn gapma pasëns diꞌltse xlaꞌnma bukwaꞌn guꞌnnma gakda ineꞌma xnuse gaku singa lëꞌkga nc̲h̲oꞌb pasëns xkiꞌn saꞌngl diꞌltse ti guꞌn gak xnuse ic̲h̲ikeda saꞌngl nap diꞌltse nc̲h̲oꞌb pasëns tsëw tsëw siama nupga xka dzekna xielo xkilkabma. <noise>